Egaq hiussõhar'aq ommaq ka peris hüäq as'aq. Et <hesitation> mul hindäl ommaq kah väega pikäq hiussõq, et kui sääl ommaq määntsegi umbõlõ suurõq pusaq seeh, sis om ju halv ollaq. Tulõ iks na läbi har'adaq.